A la jia’ relí fó’ ro’ e re ñíra e jyn dsira ujö re fáá’ra, e jia’ ‘nⱥ’ re jëëra jmí’ ka ñíra dxaa, jmí’ re lɇ ja yy e re ñíra mⱥ ⱥⱥ jmí’ re lɇ e re tⱥ’ re ñíra köö jmýy re fáá’ra, köö tⱥⱥ’ köö jmýy fá’ dsa, la’ re lɇ ló dsa ju jmíi re fáá’ra kí jná jia’ re lí fó’ re ñíra la’, bii ka nⱥⱥ dxi ñíra bii ka dxara dxi ñíra e náá’ e re jmⱥⱥra mⱥ äa e náá’ ka jmⱥⱥra dxáá enáá’ e ka lɇ dxaa ti’n mýna kiá’na kúu’na e ti’n my’na, jia’ liira lii’ re fáá’ra jö xiro xen jan i my jmⱥ’ my sÿ’no, jáaá ja yy kiäno ejuá’n jmí’ re lɇ re jmⱥⱥ’ e juá’n jmí’ re lɇ ere jmaa uɇɇ e fá’n e lajoo ku gua e jia’ jyn dsi i i, kí jná e mare ti ja yy i’ san jö kieera ⱥⱥ e jia’ náá’ra e jyn dsi míina ba e lɇ, xen dsa i i dse lí’ e re fáá’ra jö ki xen dsa i lýn a exá kuu kiää a jia’ re lí fó’ e jana jyn dsi, exa e lⱥ kiää a jia’ re lí fó’ re ñín e jyn dsin jia’ lɇ la’ UjÖ, köö e lýn jná, re lí fó’ e re ñira e jyn dsira e re ñíra e re jëëra, ki jia’ ro e ä’ bii ka kö’ ki xa jmýy je ja yy dsóo, xa jmýy je ja yy t a é kié’ náá’ juu xa a jia’ ä re lí fó’ e re ñíra e bii ka’ jyn dsira, la’ ba re lɇ.